In Indonexia, me l'imagiño perché no ghe son mai stæta, o climma o l'é quello tropicale de un paise cado, donde ceuve inta stagion che ceuve, donde no neia mai, donde se sta sempre in maggetta e ghe veu l'äia condiçionâ, o ventilatô e scimili.